Ñy fomba fañaliova ñy karipetra misy tasy, mañadio ñy vovoke noho ñy loza ;afangaro ñy rano noho ñy savony, bakeo amizay ajobo ao karipetr"eñy, ozà tasy iñy, vit'eñe kobañy malio ie atany laha bakeo.